जे बियर रो जेल के पानी से बने नहीं ते। तेर स्वाद काई कड़ूर रोने चे। सो दो सो रूपियां में हसी जोडेने चे काच नु बोतल <hesitation> मावेने। ते भी ती तीना काजे हाम रेंचा बाणचे। पियेने पीपीन कहें चे <hesitation> उन्दा होगेने। ते काजे तीना चे जादा तर माँधा भी रोहे। <hesitation> भी हामने गोणा भारी पियें हाम रेंचा। भी हाम दारू नहीं सद पियें उठा पोड़ी रोहे।